لما نبي نهتم بالنباتات داخل الدار أول شي- أول شي نركز عليه السجي بتاعها ليه جدول منتظم إنا نسجيها باش ما نكتر لها المية، مرات مرة مرتين في الأسبوع حسب النبتة شنو تبي، بعدها نحطها في ضي، من- نختار لها مكان مناسب اللي يوصل لها فيه شوية شمس على الأقل، كل فترة نمسح الأوراقها من الغبرة، بعدها نسمدها مرة في الشهر.